د سپینو زرو رنګ د ښایسته، لوړې درجې او پرمختګ نښه ده. زما ذهن ته د ارزښت، درناوي او هنري روښانتیا فکرونه راځي. د سپینو زرو رنګ د لذت، بریا او په زړه پورې کړنو نښه ګڼل کېږي.